Ute ncho xraa xra a xra tugixiꞌan gixin thin thi chigan peltre thi ntha thixin comidala tundana thi thi gasela thi chathuro ni chi la nixin nixin nchion thuya thi thi thianda la <noise> thi nchixra nchixra ndatuyuni saji la ndajii thi thi jithin thi takjoo thi lastikuro pero tsii thi tundana na la jii la xra chundaa thi chi thathuꞌan xra chunda nchixra tathoo thithe na jinche yoo ko latoo lixin nge gulato la nixin nchecha thue ya thenauan jintha yutochjuin ya pero jii la ndauexin ndathi thigexin thi tuchji thi thixin ndaniꞌnga a thixin ndasin gudanlio thixin nda nda thinde thi nchi sarte na jinchie chi peltre jan ya yaa thiye ji lantee la chajina thi tunda thi chi chi la uxranche thi thi chigasela tatho ya a ma la nditon tangiꞌa taye ya pero de ke icha jina thi thi gasela thetho lago thi chi thetho la na.